Ndeen makko kan, fi nder finatawaaji maɓɓe, kanjum woni haala yiɗgu ko ɓe mbiyata Hayig, waato Hayig ɗo yiɗi waɗa haala Kozines.